Kôa aminakà manôkan̈a zen̈y tsy ara-dàlan̈a zen̈y manjanaka planety hafa fôtony zen̈y bôkà amin'ny fanjananahan̈a planety io mahatonga vahoaka tsy mahaleo ten̈a. Abôkà eo amin'izay lasa misy kiltiran'olo bôkà tamin'ny planeta hafa io zen̈y mitsôfotro amin'ny araiky zanahany io koà lasa <hesitation> miharoharo koa zen̈y kiltira, lasa tsy tsy man̈ana ny ten̈a fihizihany zen̈y planeta io.